अगर मेरी लॉटरी लग जाए गी ना तो सबसे पहिले मैं फॉर्च्यूनर और थार और बोलेरो को लूँगा। बोलेरो को किराए पे दे दूँगा फिर उससे पैसे कमाऊँगा।